Gne gne Royaume-Uni am indreo agny zany mbola sisy anizany République, za sisy président zany fa mpanzaka, mpanzaka gne mandidy amigneo, igny lony sara igny satria mbola misy fifagnazany an'izay hoe izao igny sy misy miova igny zany fa manaranaka zany igny, hitako sara zany zay satria misy e lovasofigny amin'izany, a mifanetitety amignao.